Mbon mbuughune yanghma nroo nruu liitini dii nruu niigoma, yanghma yoni nruu nsaasone juuma, ikonome, i buuwo mhaama, i la déye duyitiki. Wora iduyitiki ni, isaa dhéye itangne, dhéye sangh sanghma nhongutu, siidaki. Foo tuumu iwuru nini. Ni iwuru mbé, isaa lhaasi waama bhoode. Yuna ifé yonimame wuu isiima idithi idockayi, iwo téckine tiigné nini. Na guuru, worama asaala ka runduyini, a la déye yune isiiyune bééghine bhonduyi, nangha amiigne, funtu mhigne kune bééghine. Mini singhine. Wora a funtuyini, musa yongu yi nangha an riibe njiine. Ghuna nfé yonimame wu siima ifu dockani: nsiidati. Ghuna nruu kottu. Maa fiinangh kana, ma féérine, ma sindayi, mu booji mbangh bane, mu duyiti mu kusu-mu taapji kaa dhii ni mmiide ka siighane, itigné. Ilanni ka bhélani. Maa yonimane, wune dcoka gnotu-i-mine njiick ni ikaye nini sééne. Mhaama mi mhaama naa rootuki gwiti, mu la yick adockune-anongutu sangh sanghma siidé fuu isiima. Wora a siidé, alasi waama koogha yi, bhoode yi, fu ntaletalatiyi. Ghuna nruu yick ghunu timpu ghune.